Manahikin'i Brezily koa zo ao koa zany gnadreo tsy de resi-tsisy resaka hoe lalagna azy hoe na hatramin'ny zaza fa afaky manao hoe tekitoniky gny ampela manao tatouage ny lelaihy feno tatouage ny vata zany hoe mandeh dahoara zany ny fiaginandreo ao mandeha ho azy salany hoe ze tiandreo atao <noise>